Ta̱ na ja wijnaⁿꞌya ndoꞌ na quiweꞌnaꞌ ndyuaa na jâ mꞌaaⁿyâ chaꞌxjeⁿ na ta̱reixa, ta̱nda̱ꞌ, ta̱sa, ta̱manco, ta̱ti, ta̱ta̱, ta̱, ta̱reina, ta̱chuꞌ, ta̱ndo̱ꞌ, ta̱nomntsaa ndoꞌ mati ta̱nomntyooꞌ, ta̱leinto, ta̱xꞌa, ta̱chquiaꞌ, melom, sandia, ndoꞌ ta̱ manzana, ta̱ uva ndoꞌ ta̱ durazno.